ס'דא גאנץ א סאך חיות וואס ס'וואוינען אין די וואסער חוץ פון פיש, ס'איז דא טורטעל'ס <hesitation> אליגעיטער'ס, <hesitation> וואסער לייב'ן שארק'ס וועיל'ס, <hesitation> און נאך א סאך פיש אקטעיפוסעס.